Ñy fialàm-boly aminy ñy biby, azo ho atao hoe ara-dalà avao, laha raha mety, ro añanavan-teñ'azy. Manahaky ñ'alika lafa ii ro ampianarinao, mandeha, mipetrake ara-dalà zay, fe tsy ara-dalà avao ko'ei, laha araky ñy fitsipiky, araky ñy lalàña misy aminy ñy firenena raiky.